Tarihi lesdi mai kanjum on wuro swahili je arande. Wuro Swahili be bo demngal Swahili do nder dengle arande maudi ha duniyaaru je latti andaadum. Demngal mai latti kanjum on tatabre ha dengle be volwata be mai ha duniyaaru hakke ummatoore lesdi mai habdini lesdi mabbe be yarugo demngal mabbe lesdiji fere har ummatoore fere do volwa be demngal mai.